Kua mbae periscopio jeva ome yandeve ipuere vaera yaesa yepetei oime jeta yeopiaka reta rupi erei kua mbae jei supeva ome yande ipuere vaera yaesa jare mbaetieteima ipuere oyopia jare jukurai yaesa kua mbaepe ñanekirei yaesava